صح الحياة قد تصبح أكثر تعقيداً مع التقدم في العمر، <hesitation> كل ما كبرنا <hesitation> بتزداد مسؤولياتنا مثل العمل العائلة أو القرارات المالية، بس التحديات بتتغير وبنواجه <hesitation> ضغوطات جديدة سواء كانت مهنية أو إجتماعية، بس من جانب آخر الخبرة تتعلم كيف تدير الأمور بشكل أفضل، تكتسب مهارات جديدة وتتعلم من الأخطاء، وبيساعدنا ذلك في <hesitation> حل مشكلاتنا.